Okundateekateeka, amagara okuguma, ti- tuwaakura ahoobwe niija ndareeba, korakura, oragira amagezi gareeyongyera habw'embeera ezoraba orarabamu. So embeera ez'orarabamu waazeegyeramu eky'omugasho, amagara tigakaagumu ahaakuba obwire bwingi waaba orimuto, oraba otaraasa kusharaho, oraba otiine amagezi n'amaani g'okusharaho konka kworija orakura, oraba oramanya ngu eki, nikibi, eki kirandeetera ki, eki kira kirarugamu eki, nyowe ndateekateeka oku oriija orakura Oriija orasiibuura ensi orashuba oraba nka baby oraba nk'omwana omuto okworiija orakura oriija oragaruka mwana muto, oreetaaga hati kukora n'amaani kugira ngu ogyende gye oruge omunsi gye kukira waaba ori muto, waaba ori omwana muto oroorateekateeka ebintu, ebintu byona biriho kasita ndarya, maama kasita araaze kunsindikira sente, konka oraba otarakoraki, amagara gara gatara gatari marungi. Amagara nimarungi waaba orabaasa kwereeberera, hatiine ou orashabiiriza, orabaasa kwereeberera, oreeheereza eki orenda, oreehisaho eky'orenda kanikwe, nikwe nyo ndakireeba